ا <noise> بالنسبه لي نفضل اني نكلم تلفون على اني نرسل ميساج خاطر بالنسبه الي كيباش نكلم تلفون نجم انا <hesitation> نوصل معلومتي بطريقه خير ييرشه من اني باش نكتيها بالمساج خاطر كي باش نكتي فالميساج بوتاتخ <hesitation> المتقبل انو ميفهمش انا قصدي ساعات لعبد هو بالمكالمه و شوف وشوف يفهم المكشوف ولا باغ كونطخ كي يبدا بالميصاج ياسر صعسيه شويه انك باش يفهمك انت ايش تحب تقصد